כ'הער פון חיות וואס איז שווער וואס מענטשן טוען, און וויאזוי ס'איז שווער צווישן זיי, און מ'קען מאכן סדר צווישן די חיות אז ס'זאל זיין שלום, און אויך וויאזוי מען קענען האבן די מערסטע נוצן פון זיי אן זיי וויי טון.